هلا والله، عادي تخاف من الطيارات، كثيرين يعانون من هالشي، بس تذكر أن الطيران من أسلم وسائل السفر، جبل الرحلة حاول تتنفس بعمج وتفكر في الأشياء الحلوة اللي بتشوفها، بعدين يمكن تشوف فيلم وتقرأ كتاب عشان تشتت تفكيرك، وإن شاء الله تكون رحلة مريحة.